Ceede kam fotaayi sooda seyo, fuɗuuɗal ceede ɗe potaayi ɗe soodane seyo, ɗe potaayi. Ngam noon neɗɗo raɓɓita seyo mum, ta wi’a heɓai seyo e ceede, ceede kam hokkataa seyo.